فلز کشف کوونکی مقناطیسي څپې کاروي چې د فلز سره تعامل وکړي. کله چې فلزي شی دې څپو سره ټکريږي، یوه بیلګه یا سګنال رامنځته کوي دا بیلګه د کارونکي لپاره د فلزي شی شتون او موقعیت ښيي.